Alura a ie la Spgna, a ie la Fransa, a ie l'Italian e pöi a n'ie tanti d'auti però stun pa li a elencheie përché i nom a sun cume a së dizu ën italian